<hesitation> Mikasiky teleskaopy, vôlôhagny izy resaka <hesitation> a <hesitation> ôhatra oe lopy, na resaka oe zoom zegny, de fa ny teleskope ia <hesitation> izahagna rah milde kilometre na million de kilometre beko lasa marigny satria o agnatiny akao misy karazagna lentille o ze numerique a <hesitation> igny agnisany mametraka zoom automatika ahitagna rah avy lavitry.